മിന്ദ് പക്കമല്പനഗ പോശ്തികമ്ശന് കപദുന വിദനല്ലി। ദുമ്ബു തജമിന അയ്കേ മദികോല്ലി। ദയപന്ദ തജമിന ഹേഛദ്ദു ഓമേഗ തീന് ഫത്ത്യ് അചിദ്, പ്രോതേഇന്, ബഗ്ഗ വിതമിന്ദി ഇത്തുകോല്ലി। ഹേച്ഛു നിരിദ്ദു നീനു സവരബല്ലി। കദിമേ ഏന്നേ ബലസുവുദു। മേദുന മിന്യനു ബ്ച്ബ്സിഅദി ഹിന്പുനന്നു അരോഗ്യകരവഗി।